A m'piazerìa fe d'esperiense, specialment viagé, viagé ën aereo, viagé sü ün elicottero che l'ai mai falu, viagé anche s'na barca a vela o sü ün motoscafo për vëddi cum a taia tüte le unde